أعتجد إن دراسة الأدب لها فوائد كبيرة، الأدب يفتح لك آفاج جديدة، ويعلمك التفكير النجدي، من خلال الجصص والشعر تتعرف على التاريخ على الثقافات، وتفهم القضايا الاجتماعية بشكل أعمق، بعدالأدب يطور خيالك وإبداعك، وهذا مهم في أي مجال، يعني الدراسة فيه مفيدة جدًا.